إذا رجعت <hesitation> بالزمان ألف عام راح أتعرف على حياة الناس في ذاك الزمان أكثر، وأعيش معاهم، وأتعلم عن عاداتهم وتجاليدهم، وأشارك في نشاطاتهم، وأحاول أساعدهم بشي يفيدهم من المستقبل، وأيضاً أستفيد منهم في ذاك الزمان مثلاً بعلمهم أشياء جديدة في الزراعة والطب، وأكيد بتكون تجربة فريدة وممتعة.